<noise> Amiko manokany gny fahaizako gny lave vi- lave vaisselle de gny fanasa enta maloto, karaha carré carré zay avao koa i de sintomy de misy raha sintomy agnatiny ao de mivaha raha igny, alà am'izay gny enta maloto alahadahatsy agnatiny ao, lafa vita lahatsy gny enta maloto araraky gny vovon-tsavony na liquide vaisselle regny arakarak'izay fampiasa an-tegna de akatoky eo am'izay raha igny de ao i manasa agnainy ao.